स्लेटी रंग के देख के आंख के बहुत शांति आऊ संतुलन। महसूस होय छे स्लेटी रंग मस्त रंग छीये स्लेटी रंग के। नीरस आऊ उबाऊ मने जाए छीये स्लेटी रंग सकती। संतुलन सादगी आऊ ज्ञान के कलर माने जाय छीये।